Serilankaan adhaa ishian birria adhaan toko. thaa diniathi dini ishiani budisium hinjirthii hindunen hinjirthii islamunen hinjirthiiye dub ammo budisium mayye dhufe mambo aminenniii inamaa ishia berre sunn jiruu sinales majority we dhubii inamaa akaa tarmiss ithi ithaana morsii sagale ishian ghudionii sagale bahariathi khurtummi iyyo midhane hin nyathi aminen guyya ishin sherekethu ee guyaa suun inamaa ghudio kessuma ghudiothi itdhufaa familinen lila achisun adhaaa ishia kas